<noise> Gn'atao hoe banky da toera raiky fagnasia gny vola tsy ho trobo; sady toera raiky koa afaky indramam-bola laha miremby vola ategna amin'gny fiaigna ka <noise> mana votoantony soa sy mazava <noise> ahafahanao miremby agn vola io.